मुर्गो हा भी लगभग पेंग्विने चार चि। पंख त छें छिन पर उड़ी नि सकद ज्यादा देर तक। मुर्गा ते ब्वोनू मैं। पेंग्विन उड़ी नि सकद लेकिन मुर्गा ना लगातार कोशिश कनूं रौंद उड़ड़ें। मैंन अपरा घौर मां ज्वो मुर्गा पाली छो, मैं सही बतौंणूं। तेते मैं जरा का उड़ौंड़ें कोशिश करद छो ना, त स्वो जरा सा उड़ि जंद छो। ते वजह से मैं माणदूं कि मुर्गा ते फिलहाल प्वथले श्रीँ मां रौखणं ज्यादा ठिक चि किले कि तेकि शरीरे बनावट भी तनी चि। पंख छिन, पंजा छिन, चोंच चि, सब कुछ चि अर बनावट भी तनी चि। मुर्गा तै पक्षियों की श्रेणी मां ही रौखंण चेंद ज्यादातर।